Elnde e maayojibdi mi anndi e sowlaaji Duniya si duddi, e sahaara e wodi elnde kilmanjaro, e maayo Nigeria, e maayo Benuwai, e maayo Hadejia, e wodi maayo chadi. E leydi Amirk e wodi elnde San Andes e maayo Pacific, to un nasti dowla Asiya bo e wodi kowiyeete BamudaTriangle e maayo Atlantika.